मेक्सिको हैसर वोल्सांनीचो आनी सुको सीजन स्पष्ट जाला। देशांतल्या छडश्या वाथाराणी जून तेह ऑक्टोबर च्या मदि पावस पाडता आनी उरलया वरसाक पावस खुपात कमी पाडता। फेब्रुवारी आनी जुलै म्हायने साधारपनां अनुक्रमान सगळ्यात सुको आनी सगळ्यात वोलो म्हायने अस्तात।